कस्लोई निर्णय घेवपाक भावना खुब गरजेची। भावना होकायंत्र कसा काम करू शकता जा तुमका काई चड महत्वाचा आनी तुमचा मुल्य खाई मेळता ता तुमका तेह दाखोन आधार दिव।